والله التحكم بالآلات أحسن لأن العالم صار كله يحتمد على التكنولوجيا، تخيل تتحكم بسيارتك تليفونك حتى الأجهزة اللي بالبيت، أما الحيوانات حلوة بس مو كل يوم تحتاجها بحياتك اليومية. <noise>